Mamar aingo diva ngu, va ngu sameng savarama lupki qaretk i ama ravek kalani di nania ra noqi. Ama lupki di aingo di ngua taramngu monak ki. Soqop di meda si, di meda ma qaropka naqi naqi. Meda si di libar ritkam gi naksaqi. Dap i man-gurap di ama yar, nasi ama meng davone dama meng damene dap i man-gurap di ama yar. I roqorko? Rote qopki va ngil ditk nama letk ki ba memar naqi. Nasi mos naksaqi, nasi va ngu monaki nasaqi va dungmat inamak dap tavone dama yar. Di yey ama lupki yetk ti roqori. Qaretk ime, e qulum, ama lupki, qopki me qulum. I roqori urin bodam baraqi nama mit navaraqi di qaretk yetk. Meda va ngu monaki, di meda mos da opki ngu monaki memar, dap mos da meda ma yarki. Dap meda mos dama qopkopki. Ba nak kale, pa ngia tas tama qopkopki dap ma ningning-gi. Di yey ama lupki yetk. Karetk ama mar vamgi meda qalani dama lavo nani ara naqi. Meda ma qokok irong di irong ngarit nak peram gi. Di yetk, qaretk i uri, uri tor sa ut ligar varaqi. Di yetk ti qaretk yey i meda mos di <laughs> meda mos di meda ngu monak ki memar, meda mos dama qopkopki. Ve ngia taski dama qopkop pat tka vam ini. I roqote i ama letk ki di qoir tka ir memar unak sa ma mor ama letk ki mamor. Toqori, di yaranga gu lange di savat ama, ama lupki qaretk ime qulun. I meda urin bodam baraqi qaretk yey i yi gueng na, ut mandaram ba qalani di uri tor sa ut ligar varaqi. Mamar, toqori. Dap mamar mes dap ma sabangang.